تمام نجول رقم هاتف وهمي أثنين واحد تمانية <hesitation> صفر أثنين وتسعين أربع مئة وأربعة وأربعين <hesitation> ستة وسبعين <hesitation> صفر تسعة.